<noise> بعدين اكتشفوا اهل الجزيره اللي كانوا على الشاطئ, السفينه مليئه بالكنوز والذهب والمجوهرات والالماظ ,وكان بها الكثير من الاشياء الجميله واخذوها واستولوا عليها الناس ,وكان السفينه فيها شخصين انقذوهم عالجوهم من جروحهم وعاشوا معهم في امان.